Binjiŋjiŋni wéde, binan ɓéŧi tiw ma, binan túm toom, ndi we yaanti haj, binan wi yaantí bina wi dagí, wembe binguu garde mo glee gbuŋ.